हमरा दिशका जनता पैलिपैली भलिबल झिक हेरुन्थ्यॉ। आजभोल राष्ट्रिय स्तरका सप्पै खेल हेद्दान। जसो क्रिकेट भयो, फुटबल भयो, कबड्डी, बास्केटबल, तैसित गौघरमुणि खेलिन्या पुराना खेल।